בַּאש תּוֹדֵז לַאִיסְקְרִים פְּדַאר, קַנַאכְּד קְרִימָה לְחַפְּק חֻלִיב מוּרַכַּז מְחֻלָּא, וְתַחְלִיטְהוּם בְּלֻטְף, מֻמְקִין תֹּזִיד אִי נְכַ'ה בְּגַ'ת בַּאש לְפָנִי, בַּאש לְפַנִי אוֹ שׁוֹקֻלַאט, חַט לַחַאיְט בְּשִי אִנַּאֶא פְּלַקוֹנְגִ'לַאטוֹר מֻדַה שֵת סָעָאת עַל לְאָקַל, סָאפִי הַוָא לַאִיסְקְרִים דִיָּאלְכּ וַאגְד.